Tembiu Vietnam pegua jae ko jae reta omogëë gätu yae oyapo reta, jaeko <hesitation> gëë gätu vaera oyapo, oyapo reta plato jee jae ko poo jei supe va, jae ko mopeti sopa fideo ndie, jare oyapo reta vi, sandwich jae jokuea reta oyapo vi ñana sopa jare salsa de pescado, jae jokua jae reta jembiu